इटली <noise> के संस्कृति दुनिया के <noise> सबसे पुरान संस्कृति में से एक हवे। वहाँ हर धर्म के माने वाले लोग रहले, लेकिन मुख्य रूप से ईसाई धर्म के माने वाले <noise> लोगन के संख्या जादे बा। <noise> इटली समृद्ध और शक्तिशाली भइले के साथ साथ <noise> औद्योगिक रूप से बहुत संपन्न बा। <noise> एह के लोग परिवार के साथे टाइम बितवले के सबसे अच्छा तरीका खाना साथे खइले के मानेले। <noise> एक गोल में के चारो ओर <noise> बैठ के सब बढ़िया से खाना खाला <noise> और आपन कवालिटी टाइम एक दुसरे के साथे बितावेला केहू के खाना खइले में कउनो <laughs> जल्दबाजी में नाहीं रहले।